So ñaandu ƴuwii ley firigo, so endu ɓuuɓi arannde fuu a waɗan e mayru ndiyam; ndenkaa ngaɗaa ley mikoroonde oo. Walla a resii ndu henndu fiya ndu faa, ayiwa, ko ɓuuɓi sanne koo yoppita ɗun. So wanaa ɗun ɓuuɓol ngol bonnan mikoroonde oo.